जैब्रा और घोड़ा मा कई अंतर छन। रंग, आवाज, गति और स्वभाव का आधार पर यूँमा अंतर पाए जांदू। जेब्रा का शरीर पर काली और सफ़ेद रंग की धारी होंदिन जबकि घोड़ा कई रंगों मा होंदु। जैब्रा अफ्रीका कू मूल निवासी च। घास का मैदानों और सवानों मा पाए जांदू। घोड़ा दुनिया भर मा पालतू जानवर च। जैब्रा की गति औसतन चौसठ किलोमीटर पर घंटा च जबकि घोड़ा की गति अट्ठासी किलोमीटर पर घंटा च। जैब्रा घोड़ों की तुलना मा ज्यादा आक्रामक और अप्रत्याशित व्यवहार का वास्ता जाणे जांदू। जबकि घोड़ा थें काबू करनू थोड़ा आसान होंदु।